Injo' punna' iyapana e' kaddoro'ki anjama injo' e' biasa punna ele i' iya haruski nganre kanre' kaku nu' tala nganre' kanre' pasti anganu'ki tala' kaddoroki anjama' na punna maengki' anre kanre' pasti e' kaddoroki anjama'ya nga manna nguraki iyya pasti ka'doroki jari' biasa punna nganu' isse' to'ji nganu nginungki, nginu-nginuang injo' bangsa anua ere' kalukua' injo' pakkaddoro' to' injo' anjama kah injo' biasa to do', e' anua' biasa intu pakua' e' iya pana ki tutturu'i anjama to' biasa e' <hesitation> anu ki' <hesitation> rekke'nginama a'ra a tinggi iya pa'na nganu na ngisse' ki re' diuppa' to' pasti anjamaki' kah haruski injo' ka'doroki anjama' ya, jari' apalagi punna ri' koko ki e' biasa punna ka'doroki anjama intu' haruski anganu' e' <hesitation> e' apa isse' arengna a' punna lamungki to, punna lamungki pasti re' kkengi na nga' e' <hesitation> kedepanna kah biasa melliki motoro apa pasti iya haruski nganu' anjama jadi punna lamungki' tajang isse' E' anunna e' timbonna njo' biasa batarayya' pasti mallingi' anunna' prosesna jari' haruspi ka'doro sessa' todo' anua' e' apa <hesitation> e' sarrea kipallu' kipallu', kipallu passi' pallu mange' re ere' to' nampa' ri' nginung, injo' njo' bah paka'sia' na njo' inni' nampa'i punna' ri nginungi to' pasti' a'nganu i', langsungi' a ka'doro ri' sa'ring nu' sing' biasa hambangi' rolo' to', kalea' na ki'kiri a'doro